Yɛka curtains a adeɛ a curtains yɛ aa ne sɛ curtains yɛ adeɛ bi a baapam no te sɛ <hesitation> ntoma <hesitation> nti bi te sɛ wodane mu, wo mpoma ne kwane ano no ne wode aasensɛne, sɛ ɛbɛyɛ a bi retwam mu a ɔnhunu nea ɛwɔ dane ne mu hɔ, anaasɛ bi a ahuhuro nti waabie wo mpoma he a, obi hwɛ mpoma he mu a ɔnhunu wo dane mu hɔ. Nti curtains naadeɛ titire a ɛyɛ aa ne sɛ yɛde sensɛne mpoma ne pono aano. Ɛsane nso ma dane mu hɔ yɛ fɛ. Wode sensɛne hɔ a ɛma dane mu hɔ yɛ fɛ. Nna bio, ɛduru awɔ berɛ a mframa he yɛ hwoo hwoo paa a, awɔ wɔ mu no a, saa curtains yi aa bɔ dane mu hɔ bane ma hɔ no yɛ hye a ɛyɛ kama. Nti curtains deɛ naade titire a ɛyɛ aa ne sɛ yɛde siesie dane mu, yɛde ma dane mu yɛ hye, ɛna yɛsan so de kata kata ntokua no ano sɛnea ɛbɛyɛ a obi wɔ abɔntene a ɔnhunu dane mu hɔ. Curtains n'adwuma a ɛyɛ aa ne no, ɛne sɛ yɛde kata kata ɛpono ne mpoma ano.